د ګيلاس اېښوولو تختې یا کیلاس دانی هدف دا دی چې ګيلاسونه په منظم ډول ځای پر ځای سی کیلاس دا نی د ګيلاسونو د ماتېدو مخنیوی کوی خلک یی پر سترخوان د ښایست دپاره هم ایږدی کیلاس دانی د کور د میز د تنظيم ولو د پاره کارول کېږي ځینی خلک شوق لری چی ګیلاسونه یی باید همیشه منظم او په ګیلاس دانی کی یی